Τωρά εν’ η εποχή μου, οπότε ο αρραβώνας τζ̆αι ο γάμος γίνεται στην εποχήν μου όπως γίνεται τωρά. Αλλά ακόμα τζ̆αι τωρά υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι που κάμνουν γάμους. Έσ̆ει που κάμνουν αλλάματα έσ̆ει που εν κάμνουν, έσ̆ει που τους κάμνουν κλειστούς, έσ̆ει που τους κάμνουν αννοιχτούς, έσ̆ει που τους κάμνουν με χορόν, έσ̆ει που απλά κκοκτέιλ. Έσ̆ει πάρα πολλά διαφορετικούς τρόπους.

Κατά την άποψην μου, έντž' εν' καλά τα σχολεία της περιοχής μου, το γυμνάσιον ήταν τžαι ΔΡΑΣΕ, ψηλή παραβατικότητα, αλλά το λύκειον εν ήταν τόσον πολλά παραβατικόν, αλλά πάλε το ακαδημαϊκόν επίπεδον πιστεύκω ήταν αρκετά χαμηλόν, ακόμα τžαι η ποιότητα των κτηρίων εν ήταν σε πολλά υψηλόν επίπεδον.

Εγώ εν έχω ιδέα πώς να καταλάβω εννά κάμει βαρετόν σ̆ειμώναν, νομίζω ότι ο μόνος τρόπος να καταλάβω αν θα κάμει βαρετόν σ̆ειμώναν ή όι εν' άμαν ξεκινά να μπαίννει ο σ̆ειμώνας τζ̌αι εν' βαρετός, ή ξέρω 'γω άμαν το φθινώπορον που εν' υπάρχει ιδιαίτερα, οπότε το καλοτζ̌αιριν εν' λλίον ψυχρές οι νύχτες του, αλλά εχτός που τούτον εν έχω κάποιον άλλον τρόπον.

Παραπάνω ανησυχεί με η τεχνητή νοημοσύνη, επειδή υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αντικαταστήσει ανθρώπους σε πολλές δουλειές, αλλά τžαι επειδή χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει υλικόν με φωνές ή πρόσωπα ατόμων χωρίς να 'ν' τα άτομα μέσα εννοείται τžαι χωρίς καν την συναίνεσην τžείντων ατόμων αλλά τžαι επειδή χρησιμοποιείται αρκετά για να αντικαταστήσει την τέχνην τžαι την λογοτεχνίαν τžαι την κριτικήν σκέψην τžαι την αυθεντικήν σκέψην τžαι εννά αλλάξει για πάντα το πώς δημιουργούμεν τα-

Τ' αγαπημένα μου ρούχα ήταν πάντα τζ̆είνα που θθυμίζουν δεκαετίες '70.

Για να πάω σε άλλην χώραν πιάννω ταυτότηταν, διαβατήριον. Συνήθως εν χρειάζεται κάτι άλλον, εκτός αν πάω τζ̆ειαμαί τζ̆αι θέλουν έγγραφον για να μείνω τζ̆ειαμαί μήνες.

Το πιο ωραίον πράμαν στο σπίτιν μου εν' γεννικά το σαλόνιν, επειδή τζ̆ειαμαί έσ̆ει έναν τοίχον που εν' πορτοκαλλής τζ̆αι πά' στον πορτοκαλλήν τοίχον έσ̆ει διάφορα τοιχώματα, που έχουν πολλά ωραία κρύσταλλα μέσα.

Ούλλα τα είδη τεχνολογίας που εν ι-ξέρω να χρησιμοποιώ θα έθελα να μάθω να τα χρησιμοποιώ, αλλά παραπάνω που ούλλα θα έθελα να μάθω προγραμματισμόν, διάφορα είδη προγραμματισμού που υπάρχουν.

Τα πιο σημαντικά είδη δημόσιων υπηρεσιών για την κοινότηταν εν' η δημόσια υγεία τζ̆αι οι υπηρεσίες που έχουν να κάμουν με την δημόσιαν υγείαν.

Η μουσική που μου αρέσκει παραπάνω εν' συνήθως ροκ ή κλασσική, αλλά ακούω τζ̌αι μέτταλ κάποτε, τζ̌αι αρέσκει μου τζ̌αι πιο παλιά μουσική όπως της Νάνσι Σινάτρα ας πούμεν.

Για να προστατευτούμεν που την κρυάδαν τζ̌αι τον σ̆ειμώναν, εβάλλαμεν τζ̌αι βάλλουμεν την θέρμανσην, έσ̆ει άλλα άτομα που κόφκουν ξύλα τζ̌αι κρούζουν τα μες στο τζάκιν, αλλά εμείς εν έχουμεν τζάκιν, οπότε μόνον η θέρμανση.

Άμαν βρέσ̆ει ή άμαν έσ̆ει κακοκαιρίαν τζ̆αι παλιά τζ̆αι τωρά απλά αποφεύγουμεν να πάμεν έξω, εξαρτάται που το πόσον βαρετή εν' η βροσ̆ή τζ̆αι η κακοκαιρία, τζ̆αι πάντα αποφεύγουμεν να κάτσουμεν έξω γεννικά.

Εκαταλαββαίνναμεν, τζ̆αι καταλαββαίννουμεν, ότι εννά 'ρτει καταιγίδα, που τον ουρανόν. Άμαν ο ουρανός εν' γκρίζος με συννεφκιαν σημαίνει εννά 'ρτει καταιγίδα συνήθως, οπότε νναι μόνον έτσι.

Το ταξίδιν που εν θα ξιάσω ποττέ εν' τζ̌είνον στο Βέλγιον, επειδή ήταν η πρώτη φορά που έμεινα μόνη μου κάπου για μήνες, τζ̌αι η πρώτη φορά που εταξίδεψα μόνη μου σε αεροπλάνον χωρίς κανέναν άλλον.

Τα τελευταία πέντε χρόνια χρησιμοποιούμεν μετρητά πολλά λλιότερον δηλαδή πριν που πέντε χρόνια πιστεύκω εχρησιμοποιούσαμεν μετρητά πολλά παραπάνω τζ̆αι που το να χρησιμοποιούμεν μόνο την πιστωτικήν την κάρταν τωρά χρησιμοποιούν νομίζω σχεδόν ούλλοι την πιστωτικήν πά' στο τηλέφωνον τζ̆αι συνήθως έτσι πκιερώννουν.

Τωρά σπάνια πάω σούππερμαρκετ αλλά άμαν μεινίσκω μόνη μου πάω σούππερμαρκετ κάθε εφτομάδαν

Συνήθως έκαμνα συλλογήν με βιβλία ή συλλογήν με γραμματόσημα ή συλλογήν με διάφορες πέτρες τζ̌αι διάφορα κρύσταλλα, τζ̌αι πολλές φορές έξερα τζ̌αι τι σημαίνει η κάθε μια τζ̌αι έκαμνα τζ̌αι συλλογήν βιβλία που εξηγούσαν τι εν' η κάθε μια.

Νομίζω εν έχω αγαπημένον μουσικόν, τραγουδιστήν ή στιχουργόν, έχω διάφορους αρέσκουν μου τžαι συγκροτήματα Rammstein, αρέσκουν μου τžαι τραγουδιστές που εν' σόλον όπως η Lana del Rey, αλλά νομίζω εν έχω κάτι συγκεκριμμένον να πω.

Η κοινότητα μου νομίζω πως όι, εν διοργανώννει κάτι έτσι, αλλά έσ̆ει άλλες κοινότητες στην Κύπρον, νομίζω οι Αγίοι Ομολογητές ας πούμεν, διοργανώννουν έτσι πράματα, παραδοσιακούς χορούς τζ̌αι παραδοσιακήν μουσικήν.

Που ήμουν πιο μιτσ̆ιά νομίζω εν εδιασκέδαζα ιδιαίτερα, νομίζω εδιασκέδαζα που το να θκιαβάζω βιβλία τζ̌αι λογοτεχνίαν, αλλά εν έκαμνα τζ̌αι κάτι άλλον ιδιαίτερα.

Σε σχέση που τότε που ήμασταν πιο μιτσ̆ιοί, τωρά οι καλοτζ̌αιρινές θερμοκρασίες εν' πολλά πιο ψηλές, τζ̌αι γεννικά εν' πολλή παραπάνω πυρά τζ̌αι πολλή παραπάνω υγρασία τζ̌αι τούντο πράμαν απ' ό,τι φαίνεται εν' που την κλιματικήν αλλαγήν, τζ̌αι αν δεν σταματήσει 'ννά συνεχίσουν να ανεβαίννουν οι θερμοκρασίες τζ̌αι να έσ̆ει παραπάνω πυράν.

Στην γειτονιάν μου έχουν πολλούς σ̆σ̆ύλλους, τζ̌αι μερικούς κάττους. Εγώ σπίτιν μου είχα διάφορα ζώα, είχα χελώνες, είχα καναρίνια, παπαγάλους, είχα σκύλλον, κάττον εν είχα, παρ' όλον που πάντα ήθελα να έχω κάττον, αλλά τωρά εν έχω κάποιον ζώον.

Πολλοί χρησιμοποιούν την τεχνητήν νοημοσύνην για να τους απαντήσει εεε τυπικές ερωτήσεις που έχουν στην καθημερινήν τους ζωήν ή χρησιμοποιούν την για να τους βοηθήσει με την δουλειάν τους ή με τες σπουδές τους ή με τες μελέτες τους, οτιδήποτε έτσι.

Που ήμουν πιο μιτσ̆ιά άρεσκεν μου να θκιαβάζω βιογραφίες, αυτοβιογραφίες, λογοτεχνίαν γεννικά. Αλλά άρεσκεν μου να θκιαβάζω τζ̆αι πιο επιστημονικά περιοδικά τζ̆αι πιο ιστορικά περιοδικά τζ̆αι να μαθαίννω έτσι πληροφορίες.

Ε εν' μικρή χώρα, οπότε μπορεί να δυσκολευτεί, αλλά εξαρτάται τžαι που την επιχείρησην, ας πούμεν άμαν εν' τουριστική επιχείρηση, επειδή έσ̆ει τουρισμόν δαμαί, τωρά έσ̆ει πιο λλίον αλλά πάλε άμαν κάμει τουριστικήν επιχείρησην, εννά 'σ̆ει κάποια οφέλη. Άμαν ξεκινήσει τωρά εν ι-ξέρω βιβλιοπωλείον, ε εν ι-ξέρω πόσον έννα πετύχει, επειδή εν ι-ξέρω πόσον θκιαβάζουν πλέον δαμαί.

Εν νομίζω να έσ̆ει κάποιον ρούχον που μου αρέσκει πολλά να φορώ, αλλά γεννικά αρέσκει μου να φορώ κάτι άμαν έσ̆ει ενδιαφέρον σχήμαν ή άμαν έσ̆ει ωραία χρώματα τžαι επίσης αρέσκει μου να φορώ παντελόνια που εν' καμπάνες, αλλά εν ι-ξέρω αν κάτι που τούτα αρέσκει μου παραπάνω που κάτι άλλον.

Νναι ξέρω να οδηγώ, όμως το μόνον πράμαν που μπορώ να οδηγώ εν' το αυτόματον αυτοκίνητον, τίποτε άλλον.

Η αγαπημένη μου ώρα της ημέρας εν' το πρωίν κατά τες ώρες εννιά, δέκα, έντεκα, κάπου τζ̆ειαμαί. Εν μου αρέσκει άμαν εν' ηλιοβασίλεμμαν ή άμαν εν' τζ̆είνη η ώρα του απογεύματος που ξεκινίζει να σκοτεινιάζει ο ουρανός τζ̆αι εν μου αρέσκει άμαν εν' πάρα πολλά πρωίν επίσης.

Τωρά τελευταία έχουμε λλιόττερην μετανάστευσην που χ΄ωρες όπως Ρωσσία ας πούμεν τζ̆αι έχουμεν αρκετήν μετανάστευσην που άλλες χώρες της Μέσης Ανατολ΄ης, εεε χώρες που συνήθως έχουν πόλεμον ή κάτι σχετικόν.

Αν ήμουν οποιονδήποτε ζώον, ήταν να 'μουν κάττος, επειδή οι κάττοι εν' πάρα πολλά όμορφα ζώα τζ̆αι πολλά καθαρά, τζ̆αι ζώα που έχουν όρια, τζ̆αι γεννικά αρέσκει μου στην Κύπρον η σχέση που έχουν οι κάττοι με τους ανθρώπους, όι ούλλους τους ανθρώπους εννοείται, αλλά τους πολιτισμένους.

Που ήμουν πιο μιτσ̆ιά έπαιζα βιολίν τζ̆αι είχα μάθει να παίζω τζ̆αι λλίον αρμόνιον, αλλά έσ̆ει πάρα πολλά χρόνια να παίξω οτιδήποτε που τα θκυο, άρα εν ι-ξέρω αν μετρά ότι τα παίζω.

Αρέσκει μου το περπάτημαν, νναι, παίρνεις καθαρόν αέραν, χαλαρώννει σε, άμαν εν' ωραία η φύση έξω τζ̌αι ο τζ̌αιρός απολαμβάννεις το τζ̌αι τζ̌είνον, αλλά βέβαια εν μου αρέσκει το περπάτημαν άμαν εν άσ̆σ̆ημος ο τζ̌αιρός, είτε πολλή πυρά ή πολλή κρυάδα ή άμαν βιάζουμαι τζ̌αι κάμνει το αντίθετον που την χαλάρωσην.

Ο μόνος τρόπος να 'ν' ευγενικοί μεταξύν τους οι μαθητές στα σχολεία εν' άμαν το μάθουν που έσσω τους. Άμαν εν το μάθουν που έσσω τους, εν υπάρχει κάτι που μπόρουμεν να καταφέρουμεν εμείς, εγώ πιστεύκω.

Η χρήση των κινητών τηλεφώνων εν' εθιστική, αλλά εχτός που τούτον, που το θωρώ τζ̆αι στον εαυτόν μου, τρων πολλήν ώραν που πράματα που πρέπει να γίνουν: μελέτην, δουλειάν. Ακόμα τζ̆αι να περάσεις χρόνον με κάποια συγκεκριμμένα άτομα, αλλά τρων τζ̆αι χρόνον που πράματα που θα 'ταν καλλύττερα να κάμει κάποιος όπως το να θκιαβάζει λογοτεχνίαν ή φιλοσοφίαν ή κάτι που να τον βοηθά παραπάνω στην ψυχικήν του υγείαν ας πούμεν.

Η τεχνολογία έσ̆ει σημαντικά οφέλη, πολλοί που εν' μακριά ο ένας που τον άλλον τωρά μπορούν να επικοινωνήσουν τžαι να δουν ο ένας τον άλλον τžαι το κόστος εν' πολλά πιο χαμηλόν σε σχέσην με πιο πριν, αλλά υπάρχουν τžαι πολλά θέματα με το ότι υπάρχει πάρα πολλή, αμέτρητη πληροφορία μέσον της τεχνολογίας, υπάρχει τžαι πάρα πολλή παραπληροφόρηση τžαι πιστεύκω όσον προχωρούν οι γενιές επηρεάζει ακόμα παραπάνω που τες προηγούμενες.

Αν εμπορούσα να μάθω έναν χόμπιν τζ̆αι να αφιερώσω μιαν μέρα για τούτον νομίζω λογικά ήταν να μάθω προγραμματισμόν, επειδή ενδιαφέρει με γεννικά το θέμαν αλλά τζ̆αι επειδή εν' γεννικά χρήσιμον τζ̆αι όσον προχωρά η τεχνολογία αυξάνεται η χρησιμότητα του.

Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι το άχρηστον ζώον εν' ο άνθρωπος στο τέλος της ημέρας, επειδή η ίδια ύπαρξη του ανθρώπου σε τούντο σημείον εν' παρασιτική, καταστρέφει παραπάνω από ό,τι προσφέρει στο περιβάλλον του.

Όι εν έχω αδέρφκια...

Εν ι-ξέρω ταινίες κυπριακού κινηματογράφου ή εν θθυμούμαι καμιάν για να έχω τζ̆αι αγαπημένην αλλά θα έθελα πάρα πολλά να ανακαλύψω τι ταινίες έσ̆ει ο κυπριακός κινηματογράφος.